أول شي اخلي <hesitation> الثلاجة مطفية لمدة ساعتين علشان تذوب الجليد، ويروح منها الموية الباردة، ثاني شي <hesitation> أمسح الموية كلها بمناديل ناشفة، علشان ما أوساخ ولا موية. ثالث شي أحضر معجون خاص في الغسيل، وأبدأ أرغي ،وأمسح وكذا تكون نظفت.